Deebia bii sakua n boi ka tɔka se'em la baa de la, deebia bii sakua la ni bɔta ti ka bɔna la ka ma'a. Amaa baa ka boti ti ka bɔna ka ma'a.